يحاول إنه يبدل السكر بحاجات طبيعية، <hesitation> كيف الفواكه ويحاول يقلل كمية تدريجيا -تدريجيا وميحرمش روحة، <hesitation> باش ميصيرش عنده إنتكاسة، يركز على الوجبات المتوازنة، باش يقلل من الرغبة للسكر، <hesitation> في نفس الوقت يحاول يستبدلها بحاجة صحية، زي المأكولات اللي فيها السكريات الصحية.